हमारे देशांडे कम से कम भी दस से बारो परजाती की माछी आ। जस हमारे जमना की माछी ह। औऱ पालतू माछी ह। तोंस कीअची अलग ह। सामुंद्रांड़ अलग ह।